إينا نفضل <hesitation> قراءة كتاب باهي، علاش؟ <hesitation> باش نستفيد منو وهذي أول حاجه، وثاني حاجه <hesitation> لأنو يعطيني لاوقت باش نتصور الأحداث و الأماكن والشخصيات باش نرتبها في راسي، الكتاب ديما يعطيك تجربه مختلفه يشدك للخيال <hesitation> ويخليك <hesitation> تفكر و تبدع في خيالك.